उदासी इहो सबके जीवनमे रहैये । सब जाना हरदमसे खुसी न रहे सकैये । सब जाना हरदमसे हस्ते न रहैये । जैसे कि हमैनियेके बारी हमही बारी त हमनी हरदमसे थोरही हस्ते रहैसि चाही खुसी रहैसि । हमनियोके कौनो बातमे न निमन लगैसै, कि हमनीयो उदासी रहैसि । जैसे कि आब हमनीके कौनो मन परेवाला क्लब होगेल जैसे कि हमनीके देशके नाम लेले । आब जैसे कि फूटबल खेलैता आ फूटबल खेलैता आ इंडियासे एकर अथि बाटे । आ हार गेल हमनीके देश तखून्टत्रा उदासी होईसी । त इहेसब बाटे हमे इहेसबसे बातसे हमनीके उदासी होईसी । आरो कथी कथी बात होगेल जैसे कि हमनीके अपन काम करैतारी साफा पूरा लगनसे मिहीनेतसे काम करैतारी आ अन्तिम जाके उ काम हमनीके बिगर जाइ त हमनीके कैसन लागि खुसी लागि न दुखी लागि हमनीके । हमनीके उदास होजाम, त इहेसब बाटे उदासीके । आब जैसे कि अभी हमनीके हमे रिकार्ड करैतारी आ बिचमे हमरा आके केहु बोलादी चाही बोल्दि त हमर इ रोकॉर्डिंग त खराब होजाइ । त हमरा तखून्त्रो खीस बर्हजाइ त इहेसब बाटे खीसके लेके खीसके लेके न उदासीके लेके । आब इहे उदासीसे हमनीके आब हरदमसे हमनीके उदासो न रहेके चाही । आब जीवनमे हमनीके कहियो उदासी रही त कहियो खुसी रही । जीवन असंके चलैये, हमनीके हरदमसे खुसियो न रहेसकम, हरदमसे हमनीके उदासियो न रहेसकम । जीवनमे कुछो न कुछो होएते रहैये, कुछो निमन चिज होइत हमनीके खुसी होजाम उहो ठीक बा । कुछो न निमन चिज होइ कुछो खराब होजाइ त हमनीके दुखी होजाम चाही उदासी होजाम उहो ठीक बा ।